Himbe mayan, ngam wala no goddo wada ngeedam ha nder ndiyam. Wadugo ngedam duddum boddum ha ndiyam sai dabbaji ko nandi be liddi, ngilangeru be, paabi. kambe jaumiraawo tagi be on ngam be wada ngedam ha ndiyam, goddo Bo wada ngedam mako ha lesdi ngam be nana beldum